Ba'zi tangalarni yon tomonida niklari borligini sababi bu - bir sababi: soxta tangalarni oldini olish bo'lsaa- bo'ladi. Niklar tangalarning soxta nusxalarini oson aniqlashga yordam beradi. <hesitation> Soxta tangalardagi niklar odatda bo'sh yoki naqshsiz bo'ladi. Bundan tashqari, ijtimoiy va m- an'anaviy sabablar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun, ba'zi hollarda <hesitation> yonidagi niklar tangani ishlab chiqishdagi an'anaviy usullar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.